Si pensu a na collina, mi veni in menti na muntagnedda nica fatta di sula terra e senza petri comu ci ponnu essiri ni li muntagni. Li collini, solitamenti, sunnu siminati cu furmentu e in tuttu lu periodu nvernali si coloranu di virdi pi poi a giugnu, quannu lu furmentu sicca ed è pronti pi essiri mitutu, si culura di giallu/oru.